Reta oimeko ivituapegua jokuae ikavi ñañono vaera je malla jaeramiñovi ñañonovaera je vidrio aniara ivi oike javoi jokuae yaiporuvi <hesitation> ivitu oikevaera vaera yandeve jokoropi, iru mmarco yaeta supe jaeko osirivevi yandeve hokuae <hesitation> ñanea ñañono vaera jeje jaeramoñovi epeo ñañono vaera je jokuae jokuae jokuaera ikavi